Miqësia e qenve mund të kanjónj shumë ndërmjet racave të ndryshme. Faktorë si edukimi, ambienti në të cilin rriten dhe veçoritë gjenetike specifike të racës ndikojnë në sjelljen e tyre sociale.